عشان نستبدل المصباح الكهربائي، أول شيء نتأكد إن الكهرباء مطفية، ثم نرفع المصباح الجديم بحذر، و لو كان حار نخليه يبرد شو، و بعدين نركب المصباح الجديد بنفس الطريقة، ونتأكد إنه مثبت بشكل جيد، و بعد كده نشغل الكهرباء، ونتأكد إنه يش إنه هيشتغل وبكده نكون أنجزنا المهمة ببساطة!